اكثر شيء غريب حصل بحياتي مرة ضاعت علي فلوس طبعا دورت عليها في كل مكان ما حصلتها ابدا وما خليت مكان في البيت او في بيت اختي ولامكان ولامكان إلا ودورت عليه. طبعا كانت الفلوس مرة كثيرة مو جليلة لانها كانت خاصة بشغل اختي. والغريب إني حصلتها بعد سنة.